أبغي آكل عشا مع عالم الفضاء اللي من القرن السادس عشر، لا مسامحة، القرن السابع عشر، اسمه إدموند هالي. هاذا مال ال- مذنب هالي. أني كنت واجد احبه واحب اقرا عنه واحب كتبه، وخاطري لو اتعشى وياه وأسأله عن الأوضاع في ذيك الأيام، وأسأله اليوم ويش يسوي.